Wala nder cholli ngam di wala fira, cholli kanjum on mari bileji je firugo, ngam bannin jaumiraawo tagi dum. kala ko wala bileji pat bo, firata. kanjum do wala bileji ngam mai dum firata kanjum wadi mi vi kanjum do na cholli on ba.